<hesitation> ye refrigerador á, xi nde'e xindeña'ai, xi na nka kuu su'u xi na jɨ'ɨnchi nuu ya'vi naá te tajna'anchi taka ye verdura lo kaa nɨ semana naá, te lujua na kikova'ai ichii ya á, te lujua tova'ai te iyo wa'a ni nkai lo jnu na nka orre lo na kaaso naá te wa'a ní ñatu līī, ñatu ijña xi wa'a lo nandɨ'ɨsoi naá, a lujua nka ɨ́ɨ́n ye lo yeeso á, te jnu ña ni ndɨ'ɨ te lujua ni lakeeso ɨ́ɨ́n traste naá te ni kivi ichii ya á, te lujua ɨka ka kivi te ni ndaku nka ni ndee ñatu nka ni chivi a laxiko nkai ɨ́ɨ́n ndute nka lo ko'oso á, lujua livi na xi'iso ichii ya á, te lujua laxikoi ɨ́ɨ́n ye lo ko'oso naá, ɨ́ɨ́n ye lo kaaso naá, te lujua nandɨ'ɨso ye refrigerador naá. <noise>